मोइ भबो जे मोर् खम्पुति हिन्दि मोर्, गोति के मोर् अधिकर् असे। गोति के मै बेलौ दिय तो मनि बेस न, आ एतु कोइब परि। से जन क धरक् किसु मन् असे अनद समर् असम् बनै। मन्दिरि बनै दन्गर् तेनेकत् अमि दोनतिओन् कोइब परो करन् अखन् असम् बनले दते बैहस्तम् मनु होक्। धरक् किसुमन मग्दोत न थक मनु होक्। खेपुर् जन असम् कोइब कने, अमि खेपुर् दोनते कोइब परो इतु खम्पुति खेनेके दिरेच्त्ल्य् मोइ फोगय् देबो नोहरो। करन् एतु कने नोहरो, जोदि मै खपक् फोगय् देबो खेपुर् मनु होक् एखु कमय्। न करेब करन् मोइ कसुतो करिहे खम्पुति फुर् बनैसु। गोति के मोइ भबो जे, एक् खम्पुति फोगय् देबो अतु मोर् कने उसिर् नहय्। तर् बिनिमद् मोइ एत भल् मन्दिर् बनव परो। मन्दिर् थकलु मनु है, दते पुज करिब। असन्द करिब, ब बोहि ब रेस्ल ब ननन कि ब पिबि करिब असम् बनले।